<hesitation> Fomba handrisihana ny zaza madinika hagnagno sport, voalohany ampidirigny agnatin'ny emploi du tempsn'ny fiagnarananazy, zany hoe isan'andro isan'andro atao, <hesitation> na tsy hoe isan'andro fa na intelo isan-kerigniandro farafahakeliny <hesitation> asaigny magnagno sport izy de <hesitation> ampiagnarigny azy fomba fagnaovagna sport atao amle na ampisomaigny sport ze tiàgny, asa mety?